E wodi taliya, e wodi makaroni, e wodi indomi, e wodi kuskus, e wodi bukatini, e wodi rotini, e wodi ziti, gemelli e wodi soba.